असोची वेड्ड दो हजार उननोस में मारे पक्को दोस्त थवा। वो कोई इस्टिटो कोई याओ, वो कोई डाक्टोर्ट नो कही दे, भै तारा लिवर्खना हो गया, तारू एक गूर्ड भी मत पीजी। वो कोई कोई याओ, उनना कही सुनियान ने भै। ओओ तो कोई रोज दारू भी होटल चे लेवे। ठरण बाल बच्चों छोटे है जब मन के तो मत पी भाई। उका बाप बिचार रोज परेशान, कई करे भाई। ओ भी परेशान रहेवे, अहमदाबाद में भी उका नई कई दो।